Laha manahaky any Frantsa amizay koa, olo reo olo tia mino divay ary tia fety koa. Rozy amizay samy mana fahalaha manokana, samby mahazo mivola ze raha tiany ho volany any, tsy misy manelingelina anao.